Sámaa kpɛe, na lɛŋdɛ jɔŋdɔe, na táae jiiɛma, na táae mɛ kambá fuee ma wa kɛ. Mbɛ kambá fúue, ndɔ oo kambá, wɛɛ tée mɛɛ, i yɛ ŋ kɔ. Kambá yɛ ŋ kɔ wa kɛ. Kambá a ŋ kɔe, ŋ faai sa wa kɛ lɔbele bá. Ndɔ oo, kambá baika. Ya ŋ kɔ wɛɛ. Ŋ faai sa wa kɛ lɔbele ba. Ŋna sɔmae bɛɛ, ŋ bɔɛnu bɛɛ faai sa wa kɛ gbɛlɛŋ. Ŋna sɔmai, a bɔ nu-a bɔ nui na wa kɛ lɛŋdɛ tiina. Anda ŋ tusae nyiiɛ koa, mbɛ anu kɔ. Ŋ faai sa wa kɛ tée mɛɛ nua gbɛlɛŋ. Kɛ tae kɛmɛ nu sámaa kpɛe na táae, kambá ma ŋ kɔe, mbe boya. Ŋ jaa bee jɔŋdɔ. Maa ŋ bɔɛ kɔe, ŋ faai sa wa kɛ, ndɔ bɛma, kambá ya tɛluŋ wa kɛ, ai kɔe wɛ, a yɛ i bɔɛ kɔ siina. Tée gbi maã kambái to i kɔ, bɛma, kambá, a ya tɛluŋ wa kɛ. A yɛ i kɔ wɛ, siina a yɛ i bɔɛ kɔ. Siinaɔ beŋ a yɛi bɔɛkɛmɛ kɔ. Komu tée gbi wae nge, i mãa fɔ i yɔ kambá yɛ i kɔa tée gbi, tée gbi, tée gbi. Kɛ hiŋi pɛ a lɛŋmu, kambá yɛ i kɔa kɛ. Ŋna táae, kambá yɛ ŋ kɔa a léŋ nda. Hiŋi pɛ a ŋ kɔ-a ŋ kɔ a léŋ wa kɛ. Boofae, ŋ fai sáa bɛma tée gbi ma tée mɛnu wae nge, ŋ ta bhii, kambá a be ŋje. A mɔ-a mɔɛ kɔe bo fɛla lafae, ŋ faaɛ sa. Ndɔ kambá bɛ a tɛluŋna. Bɛma a maa kɔ kunu, wɛ, kpaŋmu a ya kɔ wa kɛ. A mɔɛ kɛnu pɛ kɔe biye, ŋ faai sa. Bɛma na sɔ te kɛ a, kambá yɛ ŋ pɛɛ kɔa kɛnu. ɔɔ ŋ taɛ be a ta la. Komu táai gbi wae nge na tae jiifɛ, mbɛ kambá fúue ma wa kɛ. Kambá aŋ kɔe a lɛi gbi, ŋ fai sa wa kɛ. Aŋ kɔe, mɛ ŋ bɔɛ nu kɔ wa kɛ. Komu taai gbi ya tae jiifɛ, i kambá fuue ma kambá yɛ i kɔ amu a yɛ i bɔɛnu kɔ.